د درسي کتابونو هدف په مجموع کې د زده کړې او معلوماتو د تر لاسه کولو لپاره دي. درسي کتابونه ډېری د معتبرو دولتي او نا دولتي علمي مرکزونو لخوا چاپېږي. کتابونه په عموم کې په درې ډوله دي، یو درسي کتابونه دي، چې زده کوونکي او محصلین یې د درسي موادو او معلوماتو په توګه په مکتبونو، دارالمعلمینونو او پوهنتونونو کې لولي او هدف یې پوهه او معلومات دي. دا کتابونه په مشخصو موضوعات لیکل شوي وي. بل ډول معلوماتي کتابونه دي چې هر څوک یې د معلوماتو او څېړنو دپاره لولي او بله ډله د تفرېح او وخت تېرولو په موخه لولي لکه د شعر، کیسو او ارواپوهنې ځینې کتابونه.